इन्डोनेशियन संस्कृती खूप इनक्रेडिबली रिच अनी डिव्हर्स, स्टेमिंग फ्रा एक कॉम्प्लेक्स इन्टरप्ले ऑफ इंडिजिनस ट्रडिशन्स अनी वेरीअस् एक्स्टरनल इन्फ्लुएन्सेस आसत येऊन। इन्डोनेशिया हे एक आर्चिपेलागो विथ ओवर सतर हजार आयलंडस अनी शभरानी डिस्टीन्क्ट एथनिक ग्रूम्स आसत। नॅशनल मोट्टो, "भिन्नता तुंग्गल एका" (एकता मध्ये विविधता), ह्या एम्फसिस ऑन एम्ब्रेसिंग डिफरेन्सेस रिफ्लेक्ट करता। हैसर हिंदुइसम, बुद्धिजम, इस्लाम, अनी ख्रिस्तियानिटी हे आल प्लेड सिग्निफिकंट रोलस इन शपेइंग इन्डोनेशियन संस्कृती आसत। लेगसी ऑफ डच कोलोनिअलिज्म इस अलसो एविडेंट आसा।